Higooɓe am kam ɓe haade emi mari bana kamɓe ujjineje bana kanje nogas e joyi(twenty five). Dembo duuɓi maɓɓe hakkunde no gas e joyi yaago duuɓi sappanɗe tati(thirty).